باش دير صورة جيدة لشخص ما لازم كي تحكم لاباراي تشدها مليح و تشدو هو مليح و تأخذ نفس و ما تتنفسش و تأخذ هاذيك الصورة تخرج مليحة.